<noise> e nik'yaj tawarsib'al rii', re kirtawarsaj <hesitation> wani' ne qaqaj qatij jun laj qak'uya' qas teew qaqaj qatijan ela' ripataan, xaqara' kirtawarsaj <hesitation> k'o chetaq qas otz qamin pe nik'yaj chek k'olb'al xu' chan ela' qas rajawxiik re qe qak'al wii' jujon taq chetaq che qas q'a' riij xa' kela' kir kirtawarsaj wuxu' kirb'ant k'ax che jun chetaq otz rik'olb'al re <hesitation> qas <hesitation> otz qas <hesitation> ela' <hesitation> kirya' rib'ixiik che qas <hesitation> ela' ripatan wuxu' ela' richakansab'al re kirkoj jun wunaj wuxu' kik'iyin pi tientan, wuxu kik'iyin jun karnisere'y wuxu' kik'iyin pi jun chek k'olb'al che qas rajawxiik kirkoj jun tawarsab'al rii' <noise>